راح نقول لك ما نبغي أن أحنا نروح المريخ، أحنا نفضل على ندور على أرض، هذا الوقت يضيع من عمرنا الكثير والكثير، لا نحب نتطلع على أرض هذا يضيع من عمرنا وما نحب العمر يضيع هكذا، الأرض أفضل منها ما فيها شيء.